nan boso arofu ama boso aru yembe mwere ta mwagodum nan gata le ta babik kontevela aran boso arun yembe <hesitation> tuggan bhenumadum nan gata nme